يعني نا شايفة ان مهم قوي ان الانسان يدرس الأدب,. حتى لو هو مش أديب أو مؤلف أو وروائي. على الأقل لازم ان هو يتعرض لدراسة الأدب. الأدب دا عبارة عن غذاء للروح والقلب والعقل مع بعض. حتى ان هو من من <hesitation> الدراسات او المجالات اللي عتنمي عنده المشاعر المرهفة، فأي انسان لازم ان هو يحاول ان هو يعرض نفسه لدراسة الادب، يدرس أدب، ويقرا أدب، ويتطلع حتى لو مش هيكون أديب.